Mi buran yidugo mi larta tele je mi medi larugo, ngam nasta hore am boddum. lartugo watan mi joga kala ko b wadi pat ha nder mai har minfu mi hokka himbe fere habaru dow komi lari hambe fu be seya.